бесік той біреу үшін арман біреу үшін ұмытылмас қуаныш
осынау бақытты сәтті дәстүрді сақтай отырып өткізіп жүрміз бе қазір
еліміздің әр өңірінде әртүрлі өткізілетін тойда туған туыстардың рөлі қандай
бесік той тақырыбы бүгінгі әңгімеміздің арқауы болмақ
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
бүгін студиямызда төрт келін түсірген іңкәр төлеубаева әжеміз отыр
ду қол шапалақ қошеметпен қошеметтеп қояйықшы
іңкәр апай өзіңіздің үйіңізде бесік той сан мәрте болған шығар аллаға шүкір
ы қалай өтті тойларыңыз сол туралы айтып өтсеңіз
ең біріншісінде қобалжыдыңыздар ма қалай болды
ең алғашқы немерелі болғанда ы қуанышымда шек жоқ
ы оған бесік той әр ы жанұяның міндеті парызы деп есептеймін
ы сол бесік той ы жасауға асықтым
ы тоқсан төртінші жылы январь ы айында алғашқы немерелі болдым
ммм өз мен оңтүстік өңіріненмін
шымкент ордабасы ауданы шымкент қаласы шұбар елді мекенінде тұрамын
сонда ы өзіммен м бірге жұмыс жасаған жақын апайыммен екеуіміз ыыы өте тату тәтті ы қызметте бірге жұмыс жасадық
соның қызын алып м өте қуанышты немерелі болып жаттық
сонда ы бесік тойда бізде м енді ол кезде қазіргі жағдай болған жоқ мхм ы
шамамыздың келгенінше ы нағашы жұрты тоғыз әкеледі менің жанұяма барлығымызға
м басына жағалы жасап бесік әкеледі балаға ы барлық жасауының бәрін жасап әкеледі
бесік коляскасы бар жаңағы ыыы енді барлық балаға керек жарақтың бәрін сол кісілер әкеледі
оңтүстік өңірінікі оңтүстік өңірінде
ыыы содан кейін жаңағы олар ол кезде қона жататын салт дәстүр еді бізде
келген құдағилар қонып менің тума туыстарымның бәрі үйлеріне шақырып құдалық сияқты қайтадан солай
өте сондай қызықты болып өтті тамаша
мен де сол ы соған лайықты ы жаңағы ол кісілерге сондай китімді жасап әрқайсысына келген үлкендеріне жол жобасына қарай
енді алтынмен аптап тастамасақ та ы жаңағы шамамыздың келгенінше
иә кит кигіземіз енді ы шамамыздың келгенінше
солай салт дәстүрменен өтті
өте керемет тәтті жекжат болып жатырмыз
құдайға шүкір биыл немерем екі жыл болды жоғарғы оқу орнын бітіріп сол немерем қазір соның
бәрекелді ал ы сізге әкелген тоғызда тоғыздың ішіне не кіруі керек
енді жағалы басы жағалы жағалы болады жағалы киім
сосын әрі қарай өзінің шамасы келгенше жасайды
оны жекжат болатын адам ы сен ананы әкелдің мынаны әкелдің деп жіпке тізудің қажеті жоқ
мен өзім солай ойлаймын
бар қуанышым бар байлығым бала шағам
сол бала шағаның ы барлық ы жаңағы осындай тойлары керемет өтсін деп ат салысасың
ы мен өзім ақшаны қалтадағы ақшаны байлық деп есептемеймін
ұрпағымызбен көгеріп өсіп өніп жатырмыз
ы әр ата ана да солай деп ойлаймын
сол себепті соны енді келгенінше жақсы өткізуге бар жиған тергенімді соған шаштым
тоқсан төртінші жыл дейсіз ы ол кезде тойхана жалдадыңыздар ма
жоқ тойхана жалдаған жоқпыз ол тоқсан төртінші жылы болды
елу адам шақырдым тойға
елу адам шақырғанда соның әрқайсысына басына бір кілем бір кілем қойдым ы екі де үш енді шіли үлкен емес
одан кейін көрпе одан кейін жаңағы ыыы сағат тұсқа ілетін
соларды әр отыратын столға жаңағы не қойып қойдым елу адамға елу номер қойып қойып
әркім сол номерді алып содан кейін лотерея сияқты өте ыыы жаңағы әркімге әртүрлі подарок
енді шіли бәрі керемет үлкен үйге керекті заттар әйел әйел болады ғой бесік тойда
сол үшін ы әркімге үйде пайдаланатын заттар
кімге пешенесіне не түседі соны алады да әркімнің енді
біреуге кілем түсті біреуге көрпе түсті
біздің менталитетіміз бойынша біз мына бесік тойына шілдехана той деп атаймыз ерекше көңіл бөлеміз
бұл бесікке саламыз бізде бесік бесіктің жасауын жасайды
ұлдарымызды үйлендіріп қызымызды ұзатқанда қыздың қыздың артынан да бесік алып барып бесіктің жасауын жасап
ы енді қазір қалалы жерде бесікті онша қолданбай не қылады ғой
бәрібір і балаға кішкентай і қызды ұзатқанда қыздың жиендеріне арнап ыыы керекті ы төсек орынды ы жасауларын мына коляска дейді
тіпті отыратын орындығына дейін ы баласына әке жиендеріне і нағашы жұрты і жиендеріне жақсы сый жасайтын қазір қалыптасқан әдетке айналды
мен өзім өз басым ы екі ұлымды үйлендіріп ыыы қызымды тұрмысқа берген ыыы әжемін ата анамын
барлық немерелерімді он шақты немерелерім бар бәрінің бесік тойын жасап бәрінің шілдеханасын жасап ы жоғарғы сатыда жақсы ы ағайын туысқандардың ортасында керемет атап өттік
іңкәр ханым бағана суреттеген ы тойдай ы салт ұқсас болды ма нағашы жақ әкелгені
иә барлық біз ұлттық ұлттық ы асыл құндылықтарымызды ұлттық салтымызға лайықты барлық барлық ұлтымыздың құндылықтарын бағалап ы қадірлейтін отбасымыз
сондықтан барлық жағынан ы құда жекжат құдағиларды шақырып үйдің бәрін көркемдеп әсемдеп оюлап бәріне сый дайындап
біз керемет бесік тойларды айтып әнші шақырып ыыы нағыз ұлттық дәстүрімізде өткізуге тырысамыз
себебі бұл адам баласының іңгәлап дүниеге келгеннен артық қуаныш ііі бірінші қуаныш сол деп ойлаймын
бұл бесіккке салудың бұл мақтаншылыққа айналыватыр қазір берді өйттім бүйттім кілем қойдым пәлен қойдым
оның негізгі біз мәнісіне түсінейік
ең бірінші жаңағы іңгәлап дүниеге келген алла тағаланың бергеніне қуанбайтын пенде жоқ қуанады
содан шілдехана жасайды бірінші кездерде қазақтың салт дәстүрі бойынша
қазір енді дәл осы кездегі ыыы не өзгеріп тұр ғой енді қырқынан шыққанда олай былай деген сияқты өздерінің жағдайына қарап
міндетті түрде ол кезде шілдехана жасаған
ы қанша жүгері болса да бидай болса да шашып тастаса да екі үш кесе шай ішсе де шілдехана жасаған
жалпы ортаға сұрақ студияға
бесік тойға осы міне іңкәр апамыз айтты асылгүл апамыз айтты дүркіретіп өткіздік дейді
ы осыған көзқарастарыңыз қалай қалай
бесік той дегенде негізі бала үйге бала өмірге үй жасайды
сосын соның әжесі анасы бәрін бесікке керекті нәрсені жасайды
дайындалады келінім туады деп сөйтіп
қазіргідей нағашысы әкеледі деп қарап отыратын заман болмаған ол кезде
нағашысы қонаққа шақырған ол кезде
нағашысы жиенге қаншалықты нәрсе әкелсе бөтен емес
ы қазіргідей жаңағы нағашысы бәрін арқалап келу деген нәрсе болмаған
өзі өзінің баласы өзінің отының басына қосылған балаға пендеге өзі қуанып не сойса да туған күні қой сойған
одан кейін бесікке саларда басқа да сойған
әркім қай уақытта да әл ауқатына қарайды ғой
енді қараңыздар бесік ұлтымыздың тарихын тәтпіштеп айта берсек
ал негізінде қазіргі енді бізде көрнекті бесікке салудың өзі тән нәрсе болып кетті
көбінесе наурыз кезінде ұлттық дәстүрлерімізді дәріптейміз телевизорға түсіріп
мысалы мен балабақшада іңкәр деген кішкентай і немеремнің ыыы наурыз мерекесіне шақырып мен енді әже деп маған кимешек кигізіп кимешек керемет жарасып кетті
сөйтіп ана сөзімді бөлмеңізші
апай таласпай отырыңыз
отпен отпен аластап бесікті отпен аластайды
отпен аластап манағы ы тышты ма тышты ма деп балаларға тәтті таратады
оның өзі де үлгі оның өзі де үлгі өнеге
себебі оның бәрі ұмытылып бара жатыр
сондықтан бала бақшада дәріптеп наурыз кезінде болса да осындай мерекелерде дәріптесек ол керемет болады
қазіргі тойларды жүргізіп жүрген асабаларымыз бар ғой ортаға сол соларға сөз берейікші
қазір қалай өтеді сіз бірнеше өңірде өткіздіңіз ғой тойлар
қазір қазіргі заманда мысалы ыыы былайша айтқанда тойханада өткізеді бәрі
егер баяғыда баяғы заманға баратын болсақ бесік тойды бесікке салу шілдехана болсын қалжа болсын бәрі үйде өткізетін болған
а қазір енді ресторан кафе демекші ыыы қазіргі заманда көпшіліктің алдында мынау бесікке салу рәсімі деген сияқты оның бәрі азайып бара жатыр шынында да азайып бара жатыр
ортаға шығып бесікке салу рәсімі ортаға бесік қойып жаңағы үлкен кісілердің ыыы өзінің былайша айтқанда киім кешектері болады
сол киім кешектерді бесіктің жанына іліп қояды
бала осы кісілерге тартсын деген сияқты осы кісілерге мақтан тұтатындай үлгі болсын деген сияқты ондайлар жоқ қазір
жалпы ыыы қазіргі тойларда ең бастысы былайша айтқанда бүкіл тойшыл қауымды жинап бүкіл алты алаштың басын қосып дегендей
сосын тойлап жіберу ақ батасын алып үлкендерден тойлап жіберу
қазіргі таңда бесік тойы мен бесікке салу рәсімінің екеуі арасы мүлдем басқа болып бара жатыр
бесік тойды біз бұрын жасаған кезде нағыз бесікке салудың рәсімдерін жасау керекпіз иә дұрыс па
өйткені бала туылған кезден бастап адамда жатырлық программирование болады балада иә
жатыр программасы болады
содан бала дүниеге шыққан кезден бастап ол анадан әжесінен жаңағы апаларынан сондай махаббатты жаңағы осындай рәсімдерді өту керек те денесі
ал қазіргі кездегі проблеманы осының бәрін ысырып қойып біз кәдімгідей ысырапшылдық той жасаймыз
сіздердің айтып отырғандарыңыз енді керемет енді дұрыс қой мүмкін ол да қуаныш шығар
бірақ сіздердің айтып отырғандарыңыз бай қуатты отбасылардың м мәселесі де м
қаншама кедей кедей болмаса да орта біз сияқты мысалы орта м отбасылар бар
олар қайдан ақша табады мысалы осындайға
егер оның құдасы отырып алып үйде міне ы баламның баласы туылды немерем болды
маған не әкелер екен деп отырса дәметеді ғой мысалы адам
дәметпесе де екінші жақ бәрібір солай ойлайды
сондықтан сіздің сөзіңізге мен енді толық келісе қоймаймын

мен сізге қазір қаншама
і жалпы сіздің егер сіздің жаңағы сөзіңізге жүгінетін болсақ жалпы мұндай қуаныштардың бәрі керек емес бәрі ысырапшылдыққа әкеліп тіреп қояды
вот мысалы қаншама апалар отыр мына жерде апалар отыр аталар отыр
немересі туыватыр да сондықтан да ол мысалы қуаныш бөліскісі келеді келген туысқандармен
ол жерде бөтен адам болмайды
өзінің туған жекжаттары жаңағы болады арғы жақтан нағашылары
олар олармен алдын ала келіседі ол кісілер
жаңағы не әкелетінін ол кісілер өздері айтады
ол жерде заставлять етпейді ғой ол кісілерді ше
сен жүз елу мыңның коляскасын әкел
тойлау неге керек қазаққа мұсылманға неге керек
балаға қара шаңырақтан бата алып беруге керек
батаменен ер көгерер дейді
бесікке ол кезде ауызы дуалы ауылдың бәленбай немере шөбересі бар анасы әжесі немесе бір рудың сондай анасы әжесіне салдырған
батасын алу үшін сол жерде үлкендерді жинап балаға бата алып беру үшін жинаған
а осы кездегідей мақтаншылық дүние көрсету үшін емес
сол апай енді дұрыс қой
осы бесікке салу түбірі жалпы қазақстан төрт бөлікке бөлінген ғой
мынау сіздер айтыватырсыздар мен осы өңірдің адамымын
ааа бесік той бесік той деп жатырсыздар
өздеріңіз айтқандай біреуі шымкенттікі біреуі оңтүстікіміз деп айтып жатырсыздар
ал осы мен осы өңірдің адамымын
бұл жақта бұл жақта және бұрыннан өзімнің білетін ы жаңағы қажа апай айтқандай і шілдехана деген сөз перзентханадан шыққаннан кейінгі үйде тойланатын той
ол ол қырық ы қырық күннен кейін емес шықсыменен шыққан күні сол күні кәдімгідей ыыы туған туыс азын аулақ
қырық күннен кейін олай емес қырқынан шығарғаннан кейінгі тойланатын той
жаңағы сіздер айтып отырған бесік той ал бұл жақта оны қалжа деп айтады
осы өңірде қалжа деп айтады әйелдер
әйелдер ұйымдастырады қырық күннен кейін қалжа дегенді айтады
сол кезде бесікке де салады бізде бесік той деп айтылады
біз бесік той деп айтпаймыз қалжа дейміз
қалжаға нағашылары жағы жаңағыдай айтқандай нағашылары жағы нағашы әжесі қалжаға өзінің құдағиына
жиен жасау қалай екен
бұл жерде ұл балаға да қыз балаға да бірдей
бізде бұл жақта бұл өңірде ы не қалжа деп айтылады бұл той
қырқынан шыққанша еш уақытта қонақ шақырмайды ол әлденіп кету керек бала
шілдехана бесік той деген сөз тұра тұрыңызшы
біздің қазақтың бір салты дінмен де ешбір қатысы жоқ рас рас қазақтың салты қазақтың құрметі
бірақ шілдехана бесік той дегенде қазақтың өзінің бір құпиялығы бар
әр адамның да құпиялығы бар
бала бұл дүниеге келгенде ертеде біздің ата бабаларымызда осы секілді перзентхана болмаған
көшпелі халықпыз далада киіз үйде яки басқа жерде бұл бала дүниеге келген
дүниеге келгеннен кейін ағайын туысты шақырып өзім деген адамдарды ғана шақырып
тарихта жазылған өзім деген ғана адамдарды шақырып сол күні шілдехана күзетіп бірінші баланың амандығын
екінші ананың амандығын ананың жолдасының түсуінің аман есен болуын түнімен таң атқанша күзеткеннен кейін бұны ы немене шілдехана деген
бесік деген нәрсе біздің қазақтың анау ата бабадан келе жатқан бір салтымыз
онда да той болмаған
тойды қазір кім жасап жүрміз
қазіргі дәуірде расында мақтан қылып келініміз жаңағы роддомда жатқан кезде не бала туып жатқанын
кешірейік білмей жатып той жасап арағымызды ішіп шалқып жататынымыз болады
бірақ ол баланы көрмей жатып той жасап жатамыз
ана дүниеге рас келген балалардың бәрі жүз процент сау келетіні де аздау болады мысалы үшін
тоқсан процент сау келсе мүмкін бес процент үш процент балаларда әртүрлі жағдайлар келеді
табиғаттың заңдылығы біз соны көрмей қалай тойлаймыз
отбасымызға келгеннен кейін жаңағы ағайын туыстар және біз қазақстанда тұрған адам төртке бөлдің мен қытайдан келген
қытайда екі миллион қазақ бармыз біз
бірақ әр елдің елі басқа
қытайда қалай салты да басқа және осы
осы ата бабадан келе жатқан осы салттарды ұстайды
бірақ шілдехана мен бесік тойды өте құпия
біз жаңағы түсіндіңіз бе тойханаға шығармайды
ол үйінде болатын нәрсе
бұл ы жаңағы көрімдік дедік қой иә
нағашы жұрттықтан көрімдік келгеннен кейін ол тай атап жатады ат атап жататындар бар жиенімізге деп
қырық серкеш деп қазақ қырық тұяқ малын атап жатады жағдай
ол кіндік деген нәрсе ол бір басқа біреу
енді ауылда сол кезде қазақ және қажы апаң айтқандай өте дуалы өте қасиетті қазақ бір адамға кіндік жолын береді м
сөзіңіз түсінікті ы жаңа нағашы жақты айттыңыз ы жиенжасау болды ма
жиенжасауда андай міндет бар ма бесік алып келіп коляска ал
жоқ ол ондай нәрсе заң жоқ ондай заң жоқ
заң тек қана бала дүниеге келгеннен кейін жаңағы өзі шындығын алып айтқанда тұмса келін болмағанда
ата бабамыз қазір күні бүгінге шейін мен білгенде қытайдың қазақтары
мен қазір алпысқа келдім енді е сенерсіздер сенбейсіздер мен жатқан бесік әлі бар
мен жатқан бесік әлі бар
өйткені ата бабамыз оны бұрын менен бұрын кім жатқанын білмеймін мен алпысқа келемін
шөпшегімізге дейін жатып жүр ғой енді
мен жоқ мен енді алып келдім демеймін осы жаққа
мен қазір он екі немерем бар екі ақ бесікке жатып жүр
иә бірінен кейін бірі бірақ осы жерге келгеннен кейін біреуін сатып алдық біреуін қытайдан алып келдік
түсінікті жұман аға үлкен ыыы арамыздағы үлкен кісілердің сөзін енді тыңдадық жастар жағы не дейді екен
гүлзира ханым гүлзира ханым сөйлесін
мен өзім ы шығыс қазақстан облысында туғанмын
ы журналист ретінде айтатыным мысалы бізде ыыы мысалы мен туған жерде мысалы ы жаңағы нағашы жұртына салмақ салу деген жоқ
мысалы бала дүниеге келді ме яғни жігіт жақ яғни күйеу жақ өзі ата анасы ы бесігін ы бүкіл коляскасын өзі алу керек те
ол сол үйдің қуанышы ең басты қуанышы сол үйдің ұрпағы сол үйдің жаңағы мұрагері
яғни мұрагер телмірмеуі керек
ы мысалы ы жаңағы нағашы жұрт не әкеледі
яғни яғни жігіт өзі қауқарлы сенімді сондай болуы керек те
бұл өте дұрыс деп ойлаймын
ал мәселен жаңағы енді нағашы жұрты да қыздың нағашы жұрты да намысқа тырысып әкелуге тырысады ғой мысалы
бірақ алдын ала жаңағы салмақ салу иә нағашы жұрты әкелу керек анау мынауды әкелу керек бесікті әкелу керек деген ол меніңше ы өте артық нәрсе деп ойлаймын
өйткені көбінесе бұл ы иә бұл дәстүр көбінесе жаңағы ыыы оңтүстік қазақстан жақтарда көбірек иә көбірек дамыған
онсыз да қыз беріп жасауын беріп жаңағы ата анасы өсіріп қоя береді жаңағы жігіт жаққа келіп
жатжұрттық болып кеткен қызға енді тағы да оның баласы дүниеге келген сайын үнемі әкеліп тұрса мысалы
он бала әкелсе он мәрте сөйтіп келе беруі керек пе
енді бір жағынан ол жоқ нағашы жұртқа салмақ салуға
балаға уже жаңағы өзінің оригинал апасы дейді ғой сол өзі өзінің туған апасы туған әжесі ғана жасау керек те
ал жаңағы нағашы жұрты өзі жаңағы тай атай ма аға айтып жатқан сияқты сиыр атай ма өздіктерінен жаңағы өскен кезде деп иә
ол еркімен болуы керек
яғни намысқа тырысып бүйтіп не жасаудың ешқандай міндет болмауы керек мхм
арнамызда жарнамалық үзіліс
бесік тойын қалай өткізген дұрыс
осы сауалға жауап іздейтін боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
біз бүгін бесік тойына қатысты дәстүр қалай сақталғанын талқылап жатырмыз
әңгімені әрмен өрбітпес бұрын әріптесім дайындаған сюжетке назар салайық
бесік өмірге жана келген періште сәбидің ақ отауы
баланы бесікке салғанда бауырмал қазаққа елді жиып батасын алмау бас білмейтін жөнсіздік болып көрінеді
алтыным менім алтыным апасы а міне бесікке жатамыз бісміллә бісміллә
әр жердің салты басқа
еліміздің батысы мен оңтүстігінде қызы ұзатылып келін болып түсісімен оның ата анасы нәрестеге бесік алып бару салтын орындауға кіріседі
басқа аймақтарда бесігін әкелумен шектелсе бұл облыстарда қосымша жасау алып келеді
яғни балаға қажетті дүние мүлік
біз дүкендерге соғып сәбиге қажетті заттардың бағасын біліп көрген едік
манеждың бағасы жетпіс мыңнан жоғары басталады мхм
ыыы манеждер өзі әртүрлі болып келеді
ммм бренд английский бренд у нас мхм
әртүрлі оған қосып төсек орын алуға болады
төсек орынның бағасы ы отыз мыңнан жоғары
есептей келе балалар дүкеніндегі бесікарбаның бағасы сексен мың теңге
тамақ ішетін орындығы жиырма жеті мың теңге
баланы шомылдыруға арналған жабдық он екі мың
алғашқы киімнің өзі жиырма мыңға жуықтаса манеж жетпіс мың теңге
сендей бала ешкімде болмаған деп санаймын
әлемде той өткізуден жарысқа түспей ақ бас бәйгені алатын халқымыздың түсінігінде жиған тергенін тойға шашу қалыпты жағдай
қыз ұзату үйлену мерейтойлармен былай тұрсын кішкентай баланың бесік тойы қазір дүркіретіп той жасаумен өтуде
мейрамханаларға кемінде жүз адам шақырып алып кейін қонақтардың жартысын өзіміз танымай қалатын кезіміз де жасырын емес
алайда мәрт боламыз деп бәсекелесіп жөн жосықсыз шашылудың қажеті аз
сонымен бесік жасауына бала дүние мүлкін қосып әкелу қаншалықты дұрыс
бесік енді бесік ол жақсы киелі жақсы ырымға жатады
оны негізі дұрыс деп ойлаймын
бесік тойына байланысты жаңағы салт дәстүр жоралғылары бірге жасалынып келсе нұр үстіне нұр болады
ал қасына қосымша анау мынау қоса берген ол меніңше де дұрыс емес сияқты
бізде бесік емес енді подаркасын несін жасағанына қарай апарыватады төсек орын нелерін
а енді бесікті енді мына оңтүстік жақта обязательно қыздың жағы бүкіл несін көтеріп алыватады екен соны көріватырмыз
нұркен қалижанұлы пендеміз ғой ток шоуы
сіздер бәрін бір бірімен шатастырып жатқан сияқтысыздар да мына
басқа адам басқаша түсініп қалады
қалжа деген ол жаңағы қалжалайтын иә
бесік той деген
сөзіңіз түсінікті ысырапшылдыққа салынбау керек
әрбір тойдың өзінің мақсаты мазмұны бұрынғысы бүгінгісі кешегісі болады
сондықтан бүгінгі бесікке салу қалай бүгінгі ол бір басқа
баяғыда сөйтуші едік деп бүйтіп ұстап алудың қажеті жоқ
негізі бұл бесік той деген жаңағы шілдехана деген қалжа деген бәрі народная педагогика
халықтық сіз сөйлегенде бөлген жоқпыз
енді сіздің сөзіңіз өте дұрыс
оны діннен аластатуға болмайды
өйткені дінді бұл жерде біз сол сәбиге тілегімізді айтамыз
сол сәбидің ата анасына бағыт бағдар көрсетеміз
әлгі сәбиді қандай қылып өсіру керек бас жағына айна тарақ қоямыз әдемі болсын
пәле жаладан сақтасын деп тұмар қоямыз
ы үкілі болып өссін деп үкі тағамыз
сол жұғысты болсын деп оның дұрыс адамдардың киімдерін ілеміз
мұның барлығы баланың ата анасына деген сабақ
отырғандарға және алладан тілеп сол балаға жұғысты
әрбір сөздің энергиясы бар
сол жақсы ы жақсы сөздер жақсы энергия сол балаға дарысын деген
ал енді тойдың бүгінгісі мен кешегісі бар
кеше сондай болды екен солай болу керек екен деген тіпті болмайды
біз өз дәстүрімізді қаншама сыйласақ та заманымызға
міне ағаш бесік тұра тұрыңыз ағаш бесік
ал оны қазір біздің үйге алып келсе оны қоятын жер жоқ
мен баламды немеремді современный кәдімгі жақсы бесікке саламын
сондықтан бұл дұрыс емес екен бұл бесік емес екен деуге болмайды
ол да бесік біз әдемілеуіміз керек
сөзімізді де жаңғыртуымыз керек
әшекейді де әдемілеуіміз керек
онда тұрған ешнәрсе жоқ одан қазақтың дәстүрі бұзылмайды
одан мен өзімде бесікке жатқан жоқпын
бірақ мен қазақ болмадым деп айта алмаймын
қазақтың сөзін де тілін де дінін де намазын да оқимын кәдімгідей
сондықтан заманымызға байланысты біз де ой өрісімізді өсіріп бүгінгі заманға сай етіп ы
содан кейін тойдан жаңағы кілем анау мынау кілем беремін мен нағашысын жарысқа түсіру ол дұрыс емес
ол халықтың өзінің ойлап тапқан кейіннен тапқаны
ал енді тойдан кәде тойдан тарту тойдан тобықтай деген болады
тойдан бір нәрсе алмай ешбір қазақ кетпейді ол ол өзі сол
содан кейін тойдың ойпырай мына бүгінгі бүгінгі жағдайға байланысты сөзіңізді түсіндік
жағдайыңызға байланысты деп жағдайға байланысты жылай берудің қажеті жоқ
ол тойды арақ шарап тамақпенен емес тойдың мазмұны есте қалатын мағынасы
соны қалдыру керек он кісілік той болады ма жүз кісілік той болады ма
ол түсінікті ы кешіріңіздер ыыы студиямыздағы ыыы көрермен қатарында отырған аида ханымға берейікші
сіз осы жаңағы айтылған пікірмен келісесіз бе
ы мен қарап отырсам қазір барлықтарының пікірлері әртүрлі
мен таңғалып отырғаным ы нағашы жұрты ғана алып келмеу керек бесікке бесікті бесік
сәбиге нәрестеге керек жарақтың барлығын дегенге мен таңғалып отырмын өйткені мен өзім қызылорданың қызымын
біз жақта шілдехана деген бөлек бесіксалар деген бөлек
бала перзентханадан шыққан күні шілдехана жасалады
ол иә өзі жаңағы нәрестенің өзінің ата әжесі туған туысы жасап береді иә отбасы
ал одан кейін ол қырқынан шыққаннан кейін ы жаңағы бір ай екі айдың көлемінде немесе үш ай енді ол өзінің нағашы жұртына байланысты өздері бесік алып келеді
бесік жаңағы керек жарақ көрсетіп жатыр ғой сюжетте де иә коляскасы бар манежі бар
тіпті одан жаңағы баланың өзінің сандығы бүкіл киім кешегі бүкіл жаңағы бөлмесіне баланың бөлмесіне қажетті заттардың барлығын алып келеді

түсінікті түсінікі ортамыздағы асаба мырзалардан сұрайыншы
қазір осы ы той өткізуде жарыс байқалады ма
сіз өзіңіз байқайсыз ба
менің ойымша жаңағы қаншама ой пікірлер айтылыватыр
сондықтан да айта кететін жағдай бар мұнда
біздің қазақстанымыз үлкен және де бірнеше облысқа бөлінеді
осының бәрі осы белгілі бір фактор
себебі ыыы қандай той болмасын қандай іс шара болмасын осы жанұяда бүкіл әңгіменің бәрі неге келіп тіреледі
біздің жақта олай емес біздің жақта былай бізде былай істейді бізде былай істейді
сондықтан ы жаңа асабалар қалай осы ситуация қалай деп отырсыздар мен сіздерге былай айтайын
ы біздің жақта былай біздің жақта былай деген кезде мен былай айтамын оларға мысалы той иесі кім
тойды қайда істеватырмыз
мысалы астанада істеватырмыз
мен сонда былай айтамын ағатай ыыы біз той иесімен бірге осы бүкіл сценарий бойынша талқыладық жұмыс істедік
ағамыз қалай айтты біз солай келісіп сценарий бойынша жұмыс істейміз жақсы ма
сондықтан да сіз бергі жаққа шығыңыздар
қазір сіздерге осындай осындай сценарий бойынша былай болады былай болады былай болады дейміз
сосын олар қойған сияқты болады
шынында да ы жаңа айта кететін жағдай
ыыы апай апамыз айтып отыр осының бәрі показуха дейді иә
сіз айтып отырсыз показуха өйтіп өйтіп ы той той жасап екі жүз адам үш жүз адам шақырып дегендей иә жаңағы
оның бәрі ақша шынында да
ы тағы бір айта кететін жағдай
менің ойымша біздің қазақта той тым көп сияқты тым тым көп тойлайтын сияқтымыз біз

бізге сылтау керек сылтау
бесік той не болыватыр ал анау қалай ол
соны айтамын апа сізбен келісіватырмын
жоқ мен сізбен келісіватырмын керісінше
баланың ұйқысы қалың болсын деп жаңағы иә ұлағатты адамдардың шапанын жапқанда бір ырым жырым жасағанда жұрт жым жырт отыру керек

шынында да бесік тойды бесік тойды менің ойымша ең жаңағы ағамыз айтып отыр өз жұрты
жаңағы ыыы кішкентай нәрестенің нағашы жұрты кішкентай ғана бір ыыы үйде де тойлауға болады соның барлығын
үйде де бесік қойып бесікке салып деген сияқты
мен енді мен алпыс бес жылдан асты туылғаныма да
мен туылған кезде менің әкемнің перзенті болмапты
атымды іңкәр деп қойыпты
ұл ретінде санапты мені ұл перзент ретінде есептепті әкемнің перзенті болмаған екен
алғашқы алған әйелдері перзенті болмапты
менің анамды алғаннан кейін мен қыз болып туылып сонда ұл ретінде қабылдап менің атымды іңкәр деп қойып көкпар беріп дәл сол күні той жасап
ол кезде енді елуінші жылы
барлық өзінің жекжат жұрағатына ы жариялағысы келген ғой әкем марқұм да
венера ханым жаңа айтыватыр ғой міне әртүрлі өңірден жиналған қонақтарымыз бар
ыыы осы тойдың үстінде де біз жақтікі былай біз жақтікі былай деп
ол дау туыватады ол ы дауды қалай шешу керек
ы осы сұрақтың бір ғана жауабы бар
қазақ халқы ы өңір өңірге бөлініп қоюды бөлінуді қою керек
өйткені бір ғана жаңа салт бар көне заманнан бері жазылып келе жатқан
соны ғана сақтап келе жатса оған біздің қазіргі кездегі таңдағы асаба мырзаларымыз көмектесуіміз керек
өйткені олар сіздер ы әрине мен түсінемін сіздердің жұмыстарыңыздың біреуі ғой енді
бірақ әрқашанда сіздер осылай ы тойларда насихаттайтын болсаңыздар ешқандай да ы жаңағы м ыыы осындай жаңағы күйзелістер туындамайды
өйткені осындай күйзелістер екі жақтан да психологиялық күйзеліске апарады
мен айтып отырмын ғой сіздер қазіргі кезде бай қуатты отбасыны айтыватсыздар
басқа қаншама отбасының жағдайлары бар
сондықтан мен асабаларға айтқым келеді
әр кезде сіздер осылай мысалы ы той өткіздіңіздер иә сол кезде айтсаңыз ғой
негізі көне заманнан бастап бесік той осындай болып еді
бір кезде бір адам тыңдайды екінші адам тыңдайды үшінші адамның санасына міндетті түрде кіреді ол бұл психологияда бар
ешкімді ренжітпейді ғой
сол сол кезде ешкім ренжімейді де қазақ халқының салты өз орнына қайтып келеді
жалпы жаңа олжас айтып кетті ғой жалпы бұл негізі ы жаңағы әр өңірде өңір өңірге бөлінеді
жалпы оңтүстіктің салты басқа солтүстікте батыс шығыста басқа деп жатыр ғой
соның шешімін жалпы бір бір ортақ қылып қалай істеуге болады деп жатыр ғой
жалпы апа апа қазір мені тыңданызшы
қазір сіз тағы да мені ана показуха деп бірдеңелер айтасыз
ал енді апа мынау жаңа айтыватыр ғой олжас
оның бәрін бір жалпы анау телеарналардан жалпы өзіміздің салт дәстүрімізді рекламировать етуміз керек те
қалай болуы керек жалпы бағыт бағдар қалай болуы керек соны жақсылап насихаттап
бұл енді бір екі жылда бір үш төрт жылда келетін нәрсе емес
ол алдағы құдай қаласа сіздің немерелеріңіз шөберелеріңіз может сол салт дәстүрді жақсы барлығы бір қазақ болып
айтайыншы мен иә осы құдалыққа барарда бір і бір жағдай болды
мен құдаға ы не сақина алған кісіні көрдім
сосын мен айттым ол той а бұл туған күн емес
құданың аты құда
сен құдамен мың жылдық құда болайын деп отырған адамсың дедім
оған осындай бас киім жағалы киім ал
ол сенің жағыңда деді маған
бұның бәрін теледидарыңды көретін адам бар мұны сағатымен көре алмайтын адам бар
сондықтан бұның түбірі мектептен
жалпы барлық жақтан барлық жақтан
оған келісемін оған келісемін
арнамызда қысқа ғана жарнамалық үзіліс
бәрі қызықтың бәрі әлі алда арнамыздан алыстамаңыздар
бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
біз бүгін бесік той тақырыбын талқылап отырмыз гүлбира ханым
менің мысалы қараңыз ы шығыс қазақстанда туып өскеннен кейін мен мысалы ыыы мен үшін ы мысалы оңтүстік қазақстанда жаңағы қызылорданың қызы айтып отыр ғой жаңағы
ы бізде осындай деп мысалы кейбір нәрсесімен мен келіспеуім мүмкін де
өйткені мысалы салмақ салады деген сияқты сол жағынан келгенде
ал бұл кісілер ойлауы мүмкін жаңағы шығыс қазақстан жақтың қазақтары жаңағы ыыы мүмкіндігі жоқ деген сияқты иә
адамдар келісіп алуы керек
бір біріне ақпарат беруі керек салт дәстүрлері туралы
жаңағысын жөн жоралғысын қалай болады
бас салып жасай бермейді ғой
ы мысалы шығыс қазақстанның азаматы дейік ы оңтүстік қазақстаннан келін алды балалы болды
ы оңтүстіктен жасауын алып келді бір жасына дейін асырап алып келді иә
енді жақсы емес пе оңай ғой жеңілдік қой ол
сіз жаңа айтып отырсыз екі екі әртүрлі мысалы ммм ы қазақстанның мына өңірімен шығыс пен мысалы оңтүстік қосылған кезде қалай келіседі қалай сөйлеседі деватсыз
дұрыс айтады жоқ жоқ ағам дұрыс айтады жана айтыватыр
қазір замануи технология телефон бар
сөйлеседі ыыы электронный почтаға жібереді
он сегіз әйел болады
ы ана ана қыздарға сақина мыналарға сағат оның бәрі келіседі сөйлеседі иә
ы мен мысалы келіспеймін мысалы жаңа айтып отыр иә жаңа айтып отыр
ыыы нағашы жұртқа салмақ салады дейді
менің естуім бойынша менің білуім бойынша менің оқуым бойынша бесік тойды бесік тойды апамыз дұрыс айтады нағашы жұрт нағашы жұрт
ол ниет ниет ол ниет ол олардың баласы
өзі мысалы бір сиыр атауы мүмкін өздіктерінен жаңағы
мынау тақырыпты далаға кетіп қалып отырмыз иә
ал енді бізге өзі тақырып оп онай ғана ғой бесік той шілдехана мысал үшін
біздің өзі қазақтың дәстүрдің дәстүрін сөйлеп отырмыз
біресе ана тілге кетіп қалып отырмыз біресе мына
үлкен жақтан алып айтқанда қазіргі істеп жатқан осы қазақстанның ы негізгі осы егемендігін алғаннан бері салт дәстүріміз өте жақсы деп айтамыз өте жақсы
өйткені бұрынғыдай жоқ қой дүркіретіп той жасап жатырмыз шамамызға қарай
бірақ әр елдің елі басқа
және шымкенттікін біз өліп бара жатсақ та өзгерте алмаймыз
өйткені бір ел бір ата бәленбай заманнан бері
ол кем айтқанда пәленбай жүз жылдан бері келе жатқан салт
қазақ ол менің салтым дейді ол
жаңағы мысал үшін оңтүстік солтүстік жақ жоқ тұра тұрыңыз
ортақтасуға келу үшін анау абылайдан бері әлі келе қойғанымыз жоқ
ашығын айтайық үш жүздің басын қосты деп отыр ғой
салтымыз бірақ салтымызды бір біріміз түсініп бір біріміз құрметтеу керек
менің айтып отырғаным құрметтеу шымкенттікі шымкентке барсақ құрметтеуіміз керек
құндылықтар құндылығын ал соған барып мен құдама мен шығыс қазақстандікі едім мен қытайдікі едім сенің мына салтына келмеймін деп ренжуге болмайды
қайта тойға қуанышыммен көңіліммен сол тойды тойға ұластыра берсе болады
тіл табысу керек тіл табысу керек
үлкен жақтан бірақ ысырапшылдыққа қарсы тұруымыз керек иә
үлкен жақта қазіргі заманда біз қазақ халқы өте бәсекеміз
өйткені жанымызда талай адамдар бар жанымызда
әне шілдехана тойын жасады пәленбай кәпейке жүз адам шақырды
жанында біреу кредит алып екі жүз адам шақырып жасатқан тын осыны
бірақ ол енді өте қате деп түсінемін мен
бірақ енді салт сана үлкен жақтан әлі өзгерген жоқ
өйткені әлі біліп келеміз ғой
шілдехананы да біліп келеміз бесік тойды да біліп келеміз сүндет тойды да біліп келе жатырмыз
бірақ біз асығып бара жатырмыз шашып бара жатырмыз
осы жағынан тыйым салынса біз әлі де ештеңеден кенже қалған
түсінікті енді біздің бүгінгі бағдарламамыздың да өзінің мақсаты сол ғой дәстүрді ы қалай сақтаймыз
қай дәстүр ы дұрыс
қалай бір бірімізді құрметтейміз
енді сол ретте бағана бір ой айтылды
асаба мырзалар осы тойдың кезінде насихат жүргізуі керек деп
ы барлық нәрсені асабаларға емес жалпы мынау ы асаба болсын
тұра тұрыңыз мен айта кетейінші
ы жалпы ол барлық жақтан ы реклама жүруі керек те
ы ол келе жатқан балабақшадан бастау керек мектептен бастау керек
ы сосын жалпы телеарналарда осындай бір өзіміздің ұлттық ы немізді дәстүрімізді көрсететіндей жалпы бесік той қалай өтуі керек
жалпы сүндетке не істелуі керек ы жаңағы баланың тұсаукесері қалай өтуі керек деген сияқты сондай салт дәстүр жайлы насихат жүрсе барлық барлық адамдарға
сол кезде олар ы өзіне ы сіңіреді де қалай жалпы салт дәстүрдің қалай болуы керектігі қандай нәрселер қойылу керектігін
жаңағыдай сондай сияқтылардың бәрі барлық жақтан газет журнал болсын барлық жақтан жақсы ақпарат келсе онда жақсы
бағанадан бері біраз ой қозғадық енді қорытындыласақ
өкінішке орай ене мен келін арасында осы бесік той болғанда еш нәрсе алып келмеді ғой деген күйзелістер болып жатады ғой ұрыстар болып жатады
содан ы кішкене алшақтау болу үшін осындай насихаттар жақсы болса керемет болушы еді
иә мысалы психологиялық көмекке сондай
мен не үшін бағанадан бері жаңағы кердит кредит несие алып жатыр деп соны жан айқайым шығып отырғаны мен ы бесік той болмасын дегендіктен емес
көптеген әйелдер айтады келеді мен енем келін болып түстім
үш жылда өткен жоқ осы бесік той үшін енем екеуміздің арасы өте қатты жаман болып жатыр дейді де
күйеуіміздің арамыз өте керемет балам жақсы
бірақ енем осы бесік той үшін анау балаға коляска алып келмеді анау алып келмеді айта береді дейді
сондықтан ол иә осындай күйзелістер болмауы керек
сол үлкен сіздер сіз сияқты үлкен кісілер асабалар айтса керемет болады
ал мен неге үйде болсын дегенім бесік той өзімнің анам төрт ы тұрмысқа шыққан алдында бес жыл бойы бала көтере алмады
бесінші жылы атам енді жыл сайын енді сұрайды мен уже қайтып бара жатырмын не болды енді бол енді деп
жаңағы анам күнде күнде жылайды
сол кезде әйтеуір бір бесінші жылы үлкен өзімнің әпкем туылды
сол кезде атам енді бес жыл күтті ғой енді бүкіл ауылға той жасаймын деп
сол кезде апам айтты жоқ бесік тойды үйде істейміз
бесік тойда жаңағы бір бес алты адам ғана болды
сосын былай шымылдық жасап иә шымылдық жасап ешкім көрсеткен жоқ үш ақ әйел келді
сол үш ақ әйел апай келді де батасын айтып бір нәрсе істеді онысын анығын білмеймін иә
содан кейінгі қараңыз асаба мырза асаба мырза мен сізді тыңдадым иә
болашақта егер екінші әйелім қазір екіншісіне аяғы ауыр
бірақ сол алла қаласа екінші әйелім жоқ әйелім екіншісіне дегенім дұрыс дұрыс
ә енді құдай қаласа шама шарқым жетіватса мен той жасауға әзірмін
мен сізге ы айтарым айтып кетейін
жаңағыдан жаңа бес жыл бойы көтере алмаған анамыз иә сол бірінші бала босанғаннан кейін жыл сайын тағы үш бала тапқан да көрдіңіз бе
сонда анамның ы жаңағы төрт баласы бар
ы айтып кетті ғой көз тию де бар мысалы
сол кезде баланы тып тыныш қана көрді содан кейін бала таба бастады ол
сондықтан мен баланы туылған кезде тып тыныш жаңағы нағашы жұртын құдаларын шақырып өздері бір ғана үйде ы тойласа
құдағи да тыныш де иә
раукен апа өзіңіз ы ой қоссаңыз
мен енді үш үш қыздан үш ы жиенім бар
ы ананың мақсаты сол қызың барып сол үйге барып өсіп өнсе көркейсе ыыы бәйтерек болып жайылса деп
әр ананың әр ананың ойы солай деп ойлаймын да
сол үшін енді қолымнан келгенше жиендерге апарамыз қуанышымыз
ондай тойға ы жете берейік бәріміз сол күнге жетейік бәрінің арманы бәрі осы адамдардың адамзаттың
ы қолымнан келгенше жаңағы ы біреуі көкшетау біреуі қостанай біреуі тағы бір жер
енді осы бүкіл қазақстан бойынша мен осы салттардың дәстүрдің бәрін ы құда құдағилармен келісіп отырып сендердің салтыңмен аламыз шымкенттікімен аламыз
жарайды шымкенттікімен апардық бесігін де апардық
ы астананікі болса астананікімен қалжасын да апардық
бәрін жаңағыдай ыыы түсіністікпен ы апару керек деп ойлаймын
асып тасудың да керегі жоқ деп ойлаймын түсінікті рахмет
сондықтан жеті өлшеп бір кесу керек қай тіршілікте болсын
жаратқан иемнің алла тағаланың осы қазақстанға беретін перзенттері көгеріп көктесін
балаларымыз көп болсын алладан сол бала сұрайық
а алла тағала айтады әумин айтқаныңыз келсін рахмет
ендігі менің ойым бесік тойды негізі даңғазалыққа басқа тойға салыстырмай даңғазалыққа мақтаншылыққа айналдырмауымыз керек
соны жете түсінуіміз керек
тойдың қай қайсы болса да қазақ үшін ерекше ғой
бірақ ішіндегі ең тәттісі бесік той болары даусыз
бірақ оны өткізудегі дәстүрді қалай сақтаймыз
бұл сауалға қатысты әркімнің өз жауабы барына тағы көз жеткіздік
барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар